Se, sekiren aendu ñemongoi arakae ma oñekata vae reta jare otairari reta, esa añae kata ue bae baeti ipora sebe